फानी ही चौद्वांची समकी गार्जेची वस्तु तितुन चेड्यांचि सुद्धा। फाण्येक जेह कटे कशे बारिक दान्ये अस्तात तेह आमचा केसांची वचना समके जाई तसो आकार आनि शैली दितो।